Do të preferoja të kisha një qen sepse janë shumë të dashur dhe shoqërorë. Qentë janë gjithashtu shokë të shkëlqyer për të bërë aktivitete jashtë dhe mund të trajnohen për të bërë truke dhe urdhra, gjë që e bën lidhjen me ta shumë të veçantë.